हाव तोर कचूप गोंस्ती विसोरता आणि कोणाचो इश्ताचो जूनम दिस। विसरलो तोर तेका पोळी जन्माचो दिस मुन मागीर माफी मागतालो।